Ny aspiratera moa de fitaovana mandeha amin'ny herin'aratra mitroka loto. Rehefa ampandalovinao eo amin'ilay loto ilay izy de misy toy ny andriam-by fa hoan'ny fako na hoan'ny vovoka misintona ilay <hesitation> loto izay <hesitation> mandalo eo amin'ilay aspiratera de izay ny fomba idirany any anatiny any.